Une bwana uku sababu, undisova ndiwute kwasababu najujangu epwale, avahehe ava vaini hasira sana avahehe, avahehe valinihasira vevikitulika, avahehe ujungi twahumile tukanza ukunywa kukilabu, tunywe tunywe tunywe tunywe, kumbe wakosene nundala vamwene, vakosene nundala vamwene. Tunywe tunywe tunywe tunywe akati undala wamwene mmalaja lino uvaja ndeti kukumakete ukuko kunyumba kumakete, lino pavusiku tusimuka tuwona kujutu, inyongire, itulike <hesitation> uju tukanyosa nikikolo ilelo syiki itulike itulike kinu kiki? kumbe ambipise undala vamwene. Atie ambipise umama tu- inamba kuvipisa umojo undala vaku kiki, atie aimalaja, lino umulaja rufiki yangu kukitulika, lino tukiwusa juwe, maa vise vandeute vajirani avapulikake puvisova inzovere, uvitove ikelele <hesitation> itole imaraja, sasa ulimaraja po gwigwamua ukuti aukitulike <hesitation> najuta ukata basi, kwasabu ilamulie jumwene, <hesitation> inyaka wakakanake nungura nungurya namwene iba kwanguruwe kuhikwa, ukuti kyukya ndaute sio kinonu, utagila avana. Avana vone avana kena avana saba, avalekilese avana saba, ajamulie ukwitulika, <noise> atukata haya kwasabau wijamulie juve haya tukasaka, tukabea kwijava, ilikaburi, tukataga, tukata lakini inzovere ijo bwana ndukuno tusikitika. Tusila kuno tusikitika, tusila kuno tusikitika <noise> <hesitation> tukama tukanza ukuvuja kunyumba tukati ulwakilulosi ulunonu. Numwene tukamike undale tukata lino utamaka nange, <noise> inzovere ijo u- untwavo ulolile, uviyu itulike, <noise> tubtagile, <noise> lini lelo wiva nani, <hesitation> wiva nani au nukama havalu au kulihavala jako, uju ujimanyire ulu. <noise> Akasika kimya akanza ukulila tukata tokapa wilila kiki wakati uve ukavi mwini umbimbise untwavo, <noise> tukata toka, umbimbile untwavo, alafu wilila wilila wilila kiki, ivan uju uwesa ukulila <noise> atie ajundiwesa inikiwi ikihuwire kumba avasemeji yake puvali, namahavara kamwene.